إني تعرظت للتنمر واجد وانا صغيرة، فهذي الأحداث خلتني إني قوة، وخلتني نواجه العالم، وخلتني اللي يتنمر علي <hesitation> نواجهة ما نخافش من حد، بكل نعيش حياة اللي هو -اللي جه عليه <hesitation> ما نخليش حد <hesitation> يكسر بنفسي، أو يكسر بخاطري بأي طريقة.